Ma-yaga ame domu heeni nyasa luwezan ta ama hwa itime ecilo be haa she uweni ti yashɛ wehe butu gumna lele name na cinjɛ tu ta tuba hungwa she tele uwama be zhe ba iyi i zasa ka fwo lele iyi me tiya izhe ya bani sheshene ehilo o so we ecilo ga ibe yama oane ame olomu kaeni nyasa uwane tama hwa time ko haa she bu hwe be time yeme mbeje yi fugdo imbiyo yama bigaga muamua iwene mutu lutaro pata ya kane iyi tusoso mawu munu pata ya bane iyilele ama nda ko yashe no ofo tizhiba tuna ama nda yaje pwa elae na nge mande butu yayase pwa yase pwana ge eri manda yaje pwa elele ge eri manda nu kpogu yajɛ timbiyono elele ge eri manda ni fwo elele ishɛ uwene time le ka ko koa imi yo ohim namba na ame.